No'o ñanuu tuvenna me'en un un nanion ide refrijerador ha unani, nindo vee iniya axhin venion nanion keen ujun ngue ian nakuva'a, namen ditá namen ya'á comida niun indó najen nikan ndikua refrijerador ngue ian ide ihá atú iin ndujean nruku ihá refrijerador ken conservado ña'a nanen comida namerina namen frutana ihó, ku conservar ña'a jén niu nduje ujun ña tiunburaña tedión nrujan ña ndejen ihá.